هو، سریلانکا یو مشهور دود سنهنه دی، چې د اپرېل په ديارلسمې او څوارلسمې نېټه لمانځل کېږي. دا د سریلانکا د سینهاله او تامل خلکو د نوي کال جشن دی. په دې ورځو کې خلک کورونه پاکوي، نوې جامې اغوندي، دودیز خواړه خوري، او خپلوانو ته پیسې ورکوي. دا جشن د کورنۍ یووالي، شکر او نوي پیلونو نمانځنه کوي.